gott kvöld og velkomin í Kastljós hestaleigur á Íslandi eiga ekki í eðlilegri samkeppni heldur keppa þær í svindli þetta segir Bergljót rist eigandi hestaleigunnar Íslenski hesturinn hún segir að aðeins handfylli íslenskra hestaleiga fari eftir lögum og reglum um starfsmannahald og kjarasamninga þetta geri að verkum að fyrirtæki eins og hennar ráði ekki við samkeppnina og berjist í bökkum við ætlum að fjalla um launasvik og undirboð í Kastljósinu í kvöld og

a s í í ferðaþjónustunni og aðallega

bent á að sambærilegar hestaleigur

þetta svindl sem á sér stað því miður þá eru atvinnurekendur greinilega að nýta sér vinsældir íslenska hestsins íslenski hesturinn er alveg geysilega skemmtilegur það er gaman fyrir fyrir til dæmis ungar stúlkur

stúlkur en fólk að koma til Íslands fara á hestbak og vinna við hestamennsku það er draumurinn oft er þetta

í tign inn í sinni sinni klíku í útlöndum

gjarnan kauplaust eða fyrir lítinn pening en það er upplifunin sem

að sækjast í og þetta nýta atvinnurekendur sér sem að eiga

nýta sér þennan einlæga áhuga á hestinum og fá til sín fólk til að vinna vinnu en taka launin þeirra setja þau í rauninni í

eigin vasa og byggja upp fyrirtækin og og geta stækkað og auglýst og dafnað og grafa undan íslensku atvinnulífi um leið fóðra og moka undan og allt sem þarf að gera tilfallandi það þarf að smala hrossunum og þarna erum við oft að horfa á ferðamenn fara með ferðamenn í túra sem er líka hvernig ætlum við að kynna Ísland ætlum við að gera þetta svona svo erum við að mennta fólk til dæmis eins og í Hólaskóla og

inn í þessi störf þá eru þessi störf tekin

ekki þeir sem gjarnan vilja starfa við hestamennsku og gera það jafnvel að ævistarfi þeir komast ekki í þessi störf því það er búið að afgreiða það með því að hafa einhvern sem sem vill ekkert mikinn pening fyrir það þannig það er verið að grafa undan fagmennsku í þessu fagi í rauninni já

líka í sambandi við ferðaþjónustuna það er rosa mikið talað um þetta gullgrafaraæði og þessa græðgi í íslenskri ferðaþjónustu þetta er mjög gott dæmi

hvaða áhrif hefur þetta haft á þinn rekstur áhrifin sem þetta hefur á minn rekstur er bæði það að viðkomandi hefur tök á að bjóða ódýrari ferðir það gefur auga leið hefur líka tök á að stækka og dafna í

fyrirtækin voru borin saman þá munaði þrjátíu og átta milljón krónum á launum hjá okkur og öðru fyrirtæki á einu ári fyrir þann pening gæti ég gert ansi mikið fyrir mitt fyrirtæki og þarna eru við að berjast í bökkum af því við tókum þá ákvörðun að vera heiðarleg og borga starfsfólki okkar laun og virða mannréttindi og kjarasamninga á Íslandi

flókið þessi grein sem þú vísar í Stundinni hún var ansi athyglisverð þar var blaðamaðurinn sendi bréf í nafni sænskrar stúlku sem var tilbúin af honum og auglýsti það að hún vildi koma til Íslands að starfa fyrir hestaleigur

buðu hundrað og tuttugu þúsund og aðstöðu en en þú þarft ekki kennitölu og ýmislegt svona svo eru einhverjir sem eru með fólk á kennitölu en borga kannski ekki yfirivinnukaup það er líka ólöglegt og það segir sig sjálft að það er ekki hægt að keppa við þetta Halldór samkvæmt íslenskum lögum eru

réttlætanleg þegar um er að ræða vinnu fyrir mannúðar eða hjálparsamtök verkefni sem lúta að náttúruvernd eða

víða á Íslandi hvers vegna já því miður það er ekkert ofsagt í því sem Bergljót er segja hér það er mikil meinsemd á íslenksum vinnumarkaði það er

sem við köllum bara

það er það sem verið er að gera það er verið að láta fólk vinna án þess að það

fyrir það laun ég held við séum öll sammála um það sem viljum heilbrigðan vinnumarkað að þar sem er verið að selja vöru eða þjónustu þá eigi að

kjarasamninga vegna þess að það er réttur þeirra einstaklinga sem við þetta starfa en þetta er líka forsenda heilbrigðar samkeppni

forsenda þess að samfélagið fái sitt vegna þessarar starfsemi

það sem einkennir

þessa sjálfboðaliða starfsemi er náttúrulega í fyrsta lagi að það er verið að hafa af þessum ungmennum launin meira en það vegna þess að þau eru ekki einu sinni tryggð ef eitthvað kemur

upp á sem er náttúrulega hið alvarlegasta mál það er verið að hafa af heiðarlegum fyrirtækjum sem eru að greiða laun

og gera vel við sitt starfsfólk það er verið að hafa af þeim samkeppnisstöðuna og síðan náttúrulega er ekkert greitt til samfélagsins til þess að fjármagna okkar velferðarþjónustu heilbrigðiskerfi menntakerfi og svo framvegis þannig að það tapa eiginlega allir á þessu nema svindlararnir það verið að tala um þetta í ansi mörg ár núna eftir að ferðaþjónustan sprakk út sem atvinnugrein og við þurftum mjög á erlendu starfsfólki að halda til að halda henni uppi þessari ferðaþjónustu þetta er ekki fyrsta viðtalið sem ég tek í

hvers vegna gengur svona hægt að taka á þessu já já ef ég kynni svarið þá kynni ég kannski líka lausnina en ein af skýringunum er sú að eiginlega samfélagið allt meira og minna og ekki síst sko sem að setja reglurnar og eiga að sjá til þess að

sé fylgt eftir hafa ekki haft skilning á því hvers konar meinsemd þetta er og hvað það skiptir miklu máli að

í veg fyrir þetta til dæmis í þessu verkfæri vegna þess að það er ekki þannig að þetta unga fólk sé að koma til okkar og óska eftir því að við gerum fyrir þau launakröfur þau koma upp á það að þau ætla ekkert að þiggja laun þannig að þar með er

okkar möguleikum lokið varðandi það að sækja þeirra rétt já þið eigið í samstarfi við frá því í haust við höfum horft mjög

opinberar stofnanir sem koma að þessu máli vinna ekki saman þau starfa hver eftir sínum lögum og hafa hver sínar heimildir en en virðast ekki já já það hefur svolítið verið veruleikinn fram að þessu en við treystum því að nú horfi til betri vegar ég held til dæmis að

þátturinn sem var sýndur hérna í haust hafi skipt miklu máli í þessu samhengi þar var að vísu ekki sérstaklega verið að fjalla um sjálfboðaliða starfsemi en þar var verið að fjalla um þessa útbreiddu brotastarfsemi á íslenskum vinnumarkaði og

er klárlega eitt af því það sem að gerðist í kjölfarið og reyndar líka

kröfu verkalýðshreyfingarinnar er að

er búið að kalla þá aðila að borðinu sem vinnumarkaður það sem það þeim er ætlað að gera er í fyrsta lagi að samræma

sínar aðgerðir hvort sem við erum að tala um eftirlit en

ekki frekar að fylgja því eftir þegar við sjáum brotin hins vegar að rýna síðan löggjöfina og

átta sig á því hvar skortir við getum fylgt hlutunum eftir allt til enda þú hefur verið að ganga á milli stofnanna

berjast í þessu frá því í vor þetta er næstum því komin heil meðganga sem

hvaða svör færðu viðtökurnar hafa yfirleitt verið mjög góðar hjá hjá öllum þessum stofunum og öllum þessum aðilum og allir vita um þetta og vita að þetta er í alvörunni vandamál en það er eins og Halldór segir það vantar verkfæri það sem að þyrfti í rauninni að gera

bara að spýta í lófana það er verið að taka Airbnb fyrir það þarf að taka hestaleigurnar fyrir ég var að horfa á áðan ljósmæður útum allt það er búið að fækka og heilbrigðiskerfið er í uppnámi við eigum að sækja þessa peninga þeir liggja þarna í þessum fyrirtækjum þar sem átta okkur á

mörg þessara fyrirtækja hafa byggst upp á því að það hefur verið kerfisbundinn

gerði það ég hringdi í ferðamálstofu til þess að fá að vita hversu margir aðilar eru með

ferðaþjónustu á Íslandi og talan sem ég fékk var hundrað sextíu og sex en hún sagði þetta er nú ekki alveg áreiðanlegar tölur þá segi ég

sem eru ekki með leyfi við vitum það

ég hafði samband við Kringluna og

voru að taka það saman hvað það eru margir rekstraaðilar í Kringlunni það eru hundrað og fimmtíu berum þetta saman og horfum á Kringluna og hugsum að þetta séu bara

handfylli þeirra rækju sínar sínar skóbúðir með því að fara eftir íslenskum kjarasamningum virða réttindi starfsfólks hinir færu aðrar leiðir annað hvort með sjálfboðaliðum eitthvað pínulítið kaup undir borðið til

þess aðeins að fyrra sig einhverri

eða passa að borga aldrei yfirvinnuna

fólk jafnvel búa í gámum út á bílastæðinu kæmu þeim fyrir inn í búðinni það er hægt að hafa það huggulegt og notalegt þar þetta eru svipaðar aðstæður og það sér það hver einasti maður eins og Danir kalla þetta

fyrirtækja sem fer að lögum geta ekki lifað af hvernig staðan hjá þínu fyrirtæki núna það er bara í járnum við erum framúrskarandi fyrirtæki og höfum verið það

ég sé það til dæmis að það eru þrír starfsmenn

get ekki haft hjá mér vilja gjarnan vera hjá mér það er mjög ámælisvert að þarna er líka verið að taka vinnu af fólki sem vill gjarnan vinna við þetta það er annað

það er að þetta heldur launum kvenna niðri finnst okkur í alvörunni sjálfsagt að þær vinni einhverja svona vinnu og fái

ekkert fyrir það því þetta er þeirra áhugamál það er líka ámælisvert eftir að hafa farið á milli þessara stofnanna núna og reyna berja í borðið ertu vongóð um það að þú lifir þetta af ég er bjartsýn annars væri ég ekki hér það er alveg á hreinu en það sem þarf að gerast er að aðilarnir þurfa að tala saman því ég veit það er vilji en það vantar fjármagn og það vantar sárlega fjármagn og ég veit það myndi koma inn mjög mjög fljótt ef til dæmis til skattrannsóknarstjóra og

nota einhver verkfæri að það myndi skila sér inn til samfélagins til okkar allra Bergljót og Halldór kærar þakkir fyrir komuna þá er Kastljósinu lokið í kvöld við sjáumst annað kvöld verið þið sæl